Eng' anyuun oliinyo achek pa keiyo nguno ko kong'etee arap akenge akoi araap ang'wan ko mii asiista, ko eng' petushek chutok ki mii katikati yu, ke chapachapikei kechope mbarenik, ki teme, kipatii arok kenyenge iin minutik che mache se ke miin arap muut ko ka toi kei ropta ko ropoon, ko nguno anyun ko lal asiista anait arap muut yotok, ko nyo ropta, ko na nyo ropta anyun ke tou anyun kinde ing'weny ne, minuutik, as koropon anyun amu mii minutik ing'weny, koroponji anyun arawek chotok kong'ete arap muut akoi tuun araap taman yoo, ko araap taman, arawet ap taman ko kakong'et iin ko ma koyaa, kakopiit pin minuutik ka koyaam ke kees che uu pandek. ak tukuk tukul che ki kakinde ing'weny, aas, ko maeen anyun ko ng'ete arap tamanut notok akoi arap taman ak aeng' konyo asiista, <hesitation> konyo asiista anyun eng' arawek chotok poo arawet ap taman akoi arap taman ak aeng', ko yotok anyun ole ka ki kweyakwey ke kees pandek, ke puut minuutik che ka mii imbar, ki ka kikool.